<hesitation> ɗum tintorogal nii taweteengal ana foota huunde famarde waɗa ɗum mawnde. Luppu en fuu ɗenɗon tintorɗe woni e muuɗun non. Ɗun non. Jonkaa <hesitation> ko naayi o kulloy cewkoy walla pamaroy saa jiɗɗo yiide ɗun no mawniri.